Kuae yemongueta libre alberdrio jei supeva reta jaeko se aiparavota mbae ayapotavae, ipuerevi aiparavo ravoiño mbae ikavitara se ani mbaetitara jae jokua oipota jei jaema ipuereviko amo aipota jae aroviapa tumpare ani mbaetipa arovia tumpare, mbaepa ketipa oime äi jae jokua oipota jei ñemongueta jae yaiparavo ravoiñova